Tekwe mitche hkarɗe ufaɗe thaɓɓe unkwahe uɗife thasse kulake kula takitakwe kulata mits kulata hkarɗe kulata ufaɗe kulata thaɓɓe kulata unkwahe kulata udife kulata thasse kulata vasalambaɗe ku mits kulnits harf kitakw kulmits harfa mits kul mits harfhkarɗ kul mitsh harf ufaɗ kul mits harfa thaɓɓ kulmits harf unkwah kul mits harffa a thass kul mits haaf vaslambad kulla kulufaɗ kulufaɗ harfa kitakw kulufaɗ har mits kulu faɗ harf kitakw kulutaɗ harf hkarɗ kulufaɗ harf thaɓɓ kulufad hart unkwah kulufad harfa thass kulutad harfa vaslambaɗe ku lufaɗ ukwa kulla uukwh kulun kwah harf kitakw kulunkwuh harf mits kulun kwah harf hkarɗ kulun kwah harf ufaɗ kulunkwah harf thabb kulun kwah harf unkwah kulun kwuh harf vasla hat udif kulun kwar harf thass kulun kwah har vaslambaɗ kul vasla kuluɗif harf kitakw kulu udif harf mits kidudif harf hkarɗ kuludif harf ufad kuludif harf thaɓɓ kuludif harf unkwah kuluɗif har uɗif kuludif harf thass kuluɗif harf vasalambad kulla thass kul thass harf kitakw kul thass harf mits kul thass harf hkarɗ kul ithase harf ufad kul thass harf thabb Kulthass harf unkwal kul thass harf udif kulthass harf thass kul thass harf vaslambaɗe kid vaslambaɗe kul vaslambaɗe harf kitaku kulvas lambd harf mits kul vaslambad harf hkarɗ kul vaslambeɗ harf ufaɗ kul vaslambad harf ufaɗ kul vaslambad harf thaɓɓ kul vaslambaɗ harf unkwah kul falam baɗ harf thass kul vaslambad harf vaslambad drak